<hesitation> amaxa salsa "este" <hesitation> na salsa xa lakstina pin na chuchuy, klhkuyat na chuchuy, na chuchuy min pakglhch na kaxpatay na makapiniy xmatsat tina xajo. wanikan taxpat xalakstina pin i apulakstim salsa, salsa ch- chile de arbol wanikan silampin xa totonaco este na chuchuy, na makchay miltomate na talakgsuakgay i yununk sabor xa kgalhi skij xa ama salsa aman taxpat skij unoxa apulaktim xa stakgapin tu xalaklhman xa xaxkayiw na- nachuchuy, na- na makg tsatatiy kchuchut i naxpupuya min pakglhch naxpatay e na tsiliy nalitsiliy mi- ama mi aceite na makapina, axi lu chichits na makapina kaceite natatsiliy tse na lakgmakapin cilandro o cebolla o amalhi. Akgatsas wanikan este cebollina en español akgatsas wanikan mixki tununk sabor ama salsa i a otra salsa "este" <hesitation> salsa tu aku tataxtumana mas modernos digamos son salsas este amalhi, i salsa chile xa skumpi xalaklanka i min pakglhch nata lakgsuakgay i na makapiniya talts natalakgsuakgay i tununk takgalhwanan i ama wanikan saksa pipian, salsa pipian wanikani tu natalakgsuakgaya ama talts ia tununk wampara salsa tuntsa tsa mani nakalaksita putimi mi- min pin, min pakglhch mi cebolla i ama kulanti na nakatalakgwilhay nakatalakgwilhay na mskgokgey na makapiniya stina kukalhit natawiliy wanikan xa ama salsa, salsa borracha wanikan "este" <hesitation> i otras sal apulaktim salsa itu lutsaman na lakgxpataya min pin i naka naliway tunu nali nak- nakali malhkgopuy min chau Salsa wanikana xa ama salsa <hesitation> salsa macha, machacado taxpat nada mas eso.